Kose taboo nedezəŋg woy da rok- koolo. Tamatim ge, woo wirli, masara, neen, ka tiiliɲ ŋgal nɟaran tə ɓaa lakin kə osok derek baru koolo. Pom ge, banan ge nan, <hesitation> go koteran nde pasa nan. Ʃaan ose direk ɓaawoo ti saat kiɲa ti indi gudurwo. Woo, wo ŋgal warabet na ko tə sa- at ki kacak. To sa- at ki kacak tə warbana. Oho, oho ɟaakərit tawal kiit. Lal ŋgoo kote, tu buu ɟidi neenda. ɟidi ɲel nda lala ziya, ŋgar boo. Ur direk ba, ur direk ba mbahane. Khalas togo ɲi daanan, wah wosak ŋgal ya. Kə tar ŋgal koozo, ŋgal koozo nda khalas, kə tara marda.